ساڈی زندگی وچ وی اچھی زندگی گزارنے آستے اساں کی یعنی اچھی نوکری ہونی چائنی, اوستو بعد اساں کی وی جیڑا نا وہ ضرورت ہے کہ کوئی بہترین سڑک نی ضرورت ہے جس طرح اساں اپنی اچھی زندگی گزاری سکنے آں, تہ باقی اے کہ اچھی زندگی گزارنے آستے بندے کول پیسہ ہونا چائنا تہ استو باد اچھا مکان ہونا چائنا تہ باقی اس طرح اساں نی زندگی وی اچھی گزری سکنی کیوں کہ پہاڑی علاقہ تہ اس اچ اساں مشکلات پیش اشنے آں, اس توں بعد اساں کی میل و میل سفر پیدل کرنا پینا۔